اپنی پیاراں کی کھونے نا ڈر ہونا جی، ہن میں تساں کی دسنا آں، جمعہ نا تیڑا سا صبح نے، چار ساڑے چار بجنے سے، راتی بڑا اسساں ہسی کھیڑی، مطلب کے ساڑے کھر ہیک ماڑی تائے نی بیٹی اے او وی آئی نی سی، باقی ماڑے پھپو سے، جوائنٹ فیملی وچ رہنے سیاں کھٹے رہن سیاں۔ دو ترے خاندان، ترے خاندان اسساں کھٹے رہنے سیاں، ترے مطلب پھپو پیے گئے مطلب چاچو پیے گئے، تے اسساں ہوئی گیاں۔ اسساں تے رہنے پئے سیاں، راتی گیس چلی گئی۔ کوئی سمجھ ای نی لگی، استو پہلے اسساں ہسسی کھیڑی سونے طریقے نال ادھر ادھر شغل میلا لائی، لیٹیاں سارے آپس وچ جیڑا گلاں باتیں کری تے، راتی ٹائم بارہ دس ساڑے دس گیارہ بارہ نا ٹائم ہوئیا تے اسسی لیٹنے آں۔ ہن اسساں کی گیس بندھ کرنے نی یاد نی رہی۔ گیس کواں چلی۔ میں نکا سا اس ٹائم، بوؤں نکا سا اس ٹائم کیاں کے دو ہزار بارہ وچ ماڑی عمر کے ہوسی؟ بو ہاتھ مارو تو اے ای کوئی تیرہ چودہ سال ہوسی، اس ایلے آساں کی اتنا کوئی علم وی نا سا، آج کل نے جیڑے بچے نے اننا کے تے ہر چیزاں نا پتہ ہونا مبائل کی چوکلا دیتا اے کیتا او کیتا فلانیاں کیتا ڈھیک آن کیتا۔ اسساں اس ٹائم سوہنے طریقے نال گل وی نا سے بائی سکنے۔ ہویا اس طرح کہ اسساں سمجھ نی لئی، والدہ ماڑے خیال وچ کے گیس بند نی سی کیتی۔ یا دادی ہور سے اننا کی گیس بند کرے نی یاد نیا رہی، اسساں نکے سے کھیلی کھلی سئی گیاں ساں۔ صبح ٹائم سا چار ساڑی چار بجے نا ٹیم سا۔ ماڑا ہیک پیا سا میسے ترے نمبر آلا، پہلا میں آں دواں ماڑے سو نکا ہور اے تریا ہیک ہور اے۔ او تھوڑا معزور اے او جس ٹائم پیدا ہویا سا تے اسنا جیڑا تے اے اپر ہور تے نک کوئی نا سا اسنا تے اسدی سرجری ہوئی پوری، اس نی سرجری ہوئی اس نی وی چار پنجھ واری سرجری ہوئی، ہن چھٹی دفعہ وی ہوسی۔ اس ٹائم او ساڑا لاڈلہ سا، سال ہویا سا تے او ماڑی چھوٹی جیڑی نکی پین سی اس کی پیدا ہویاں۔ اس تہڑے نا اسساں جیڑا اس نی سالگرہ منائی۔ او ویسے تے بننی سی اسنی پہلی جنوری کی، پر اسساں بنائی اسنی بارہ جنوری کی کیاں کے ساڑے دو مم آں مہمان سے اننا جیڑا اچھنا سا۔ جیڑے ماموں ہوئی گئے، ماموں ساڑے کوکوں ہوئے تے گئے سے، ماموں تے نانی آیے سے ٹھیک ہوئی یا؟ باقی سا ڑے پاس سامنے جیڑا تا ماڑی چھوٹی ہمشیرہ پہنوں نال بوؤں کرنے سے آپی ہیک سے تے او آئے سے، او وی تھوڑا دور ہونے سے تے اس گلا اننا دسیا سا کہ میں فلانی طریقہ آیا سا تے استو بعد مناس آ ساں۔ اسساں اسدی سالگرہ منا نئی سی تہ اسساں کے پتہ سا کی اے سالگرہ اسساں کی اتنی پہاری پئی گئی سی، اساڑے نال اے کم ہوئی گیسی، سفر نا مہینہ سا یا فیراسساں خوشی منائی سٹی۔ ہویا اس طرح کہ کے صبح والدہ ہور اٹھے، اٹھے تے اننا کی، جس ویلے لکھی ہوئے کوئی پتہ نی لگنا، اننا کی سمیل شمیل نی آئی اس چیزا نی بو شو نی آئی کہ ہیرا گیس کھلی نی، اے ہوا او ہوا۔ <hesitation> اننا جیڑا نا ہیک دم بٹن بالی سٹیا۔ بٹن اون کیتا ماڑے خیال تو لایٹاں نال، ٹیوب بلی۔ دو باری پتہ چمکاریاں ہوئی یاں، دو واری چمکای ماری تے اس دو بعد بلنی۔ او جیڑا پانی گرم کرے نی گلا، وضو کرے نی گلا، تے نکے دودھ گرم کرے نی گلا نا ماڑے خیال وچ جیڑا نا سلنڈر نی ہونا، سلنڈر ای؟ لوگ ای سلنڈر اسکی آخنے لوکا جیا سلنڈر پیا سا، اس کی آخیا جنا بالیا، جوں ای تیلا بالیا یا فر لایٹ بالی نے ان سارے ستے سی اننا نی سی پتہ سا، ہیک دم ای بہت، چنگا پھلا بڑا دھماکا ای ٹائپ وچ او ہو وا دھماکا ایک ٹائپ وا۔ ہن او وا کے ماڑے پھپو اٹھے نے سے، نماز شماز اننا پڑھی نی سی، تہاجد پڑھی لیٹے سے، تصبیح پڑھنے سے، بس فجر نی اذان نا انتظار کرنے سے جے اذان آں ہون اسسی نماز پڑھی تے کور ای مطلب قران مجید شدید پڑھی نا سیاں، یا روزانہ ہوئی گیسی میں کی اس چیزا نا زیادہ علم کوئی نی، ہن ہویا اس طریقے نال کہ او اتھا لیٹے سے، اتھا لیٹے سے تے جس ٹائم دھماکہ اوتھے ہویا تے بس ارآیں انسان نے جس ٹائم کوئی دھچکا لئے تے یا پھر دل پٹھی کچھ نا، اننا نا دل پٹھی گیا۔ دل پٹھی گیا تعسارت جیڑی قیامت زدہ ہوئی گئی ماڑا جیڑا تے بے ہور سے او وی ٹھوالنے رہے، کے اٹھ اٹھ اٹھ پر کوئی نی وی سمجھ لگی میں بے ہوش ہوئی گیاں باقی کیاں وی اننا نے باہر کڈیا تے ماڑا ایک پئئیا سا اس نا خالی کھبنا باں تھوڑی جیی سڑی سی، میں آخیا ابو ابو میں کافی زیادہ سڑی گیاں، ستاسی اٹھاسی پرسنٹ میں اس ٹائم وی سڑا واں۔ سڑی گیاں بہت زیادہ مطلب کہ ماڑی نکی ہم شیرا جیڑی پیدا ہوئی سی، سالا نی سی، ایک سال تے کچہ تیڑیاں نی سی۔ پندرہ وی تھیلیاں نی سی۔ او جیڑا تے او کافی زیادہ سڑی گئی۔ اس دو بعد ماڑی، اس دو بعد درمیان پرا زا جیڑا معزور زا، جس نی سرجری وغیرہ ہونی سی۔ حلاں کی اسنا ہیک آپریشن ہوا سا، دوا جیڑا اسنا حلیں ہیک آپریشن کرنا سا حلیں۔ او ہویا اس طرح کہ اسنا وی کافی زیادہ او سڑی گیا۔ ہن آسا کی محلے نے لوگوں جتنے وی سے محلے دی عوام شوام آگئی، اننا پتہ لگایا جس طرح اے کم ہوئی گیا۔ اے قیامت برپا ہوئی گئی ساڑے واسطے تے قیامت وی سی کیوں کے استوں پہلے اساں جیڑا نا واقعہ تکیا نی سا۔ ہن میں وی آخنیاں ٹھوالنے ٹوا لنے او وی جلسی گئے سڑی گئے۔ سمجھ نی لئی۔ پھپو ماڑی اتھے ای جیڑا نا بس، مٹی نے حوالے ہوئی گیے جس مٹی سوں آئے سے اس سا مٹی نے حوالے ہوئی گئے۔ اتھا جیڑے لیٹے لیٹے اننا نا دل بھٹی گیا۔ ماڑے چاچا ہور سے، چا چا ہور اٹھے اننا کوشش کیتی باہر کڈنی نی، چاچا نا اچھی سب سے پہلی امی جیڑی والدہ سی، کیاں کے او جیڑے دادی ماڑے سے او تھوڑے جئے بڈھے سے، اننا دہی طریقے نال ٹرن پھرن نی سی ہونا مطلب ٹرن کنے سے، پر بوؤں زیادہ نی، ہیک دم نی سا اٹھن ہونا اننا نے۔ اننا نا جیڑا نا کے کیتا اس طرح کے، ہیک دم آے چاچا ہور، چچا ہور جیڑے پہلے سے اپنی بیگم کی دا دیتی ای، اننا نی ایک بیٹی ہوئی سی۔ اننا نی اے کوئی دو سال پہلے شادی ہوئی سی۔ اننا جس ٹائم او دیتی اپنی بیگم کی، تے او نکلی مطلب سائیڈ اوپر دوئے کھر دسسے۔ او دستی آئے ساڑے کمرے اچ اپنی ولدہ کے چاہ نے اننا نے نکلی اے چک۔ بیک بون ہونی اے بیک جیڑا نا بون ہونی نا بون ہونی نا تے اسنا بڑا درد ہونا۔ اس کی آخیا بیک بون، اسساں اس کی آخیا لککا نا درد، اننا ہیک دم پئی گیا لک کا نا درد نکلی اے چک۔ جس ٹائم اننا نی نکلدی اے چک <hesitation> اننا نی بس بس ہوئی ائی۔ اپرو تے چاہ اے، چاہی کیتا اپنی والدہ کی ہیک دم اپنے کلاوے وچ بائا تے ہیک دم اتھاں باہر کڈھ جیا، آگ شگ لئی نی سی ہر پاسے، روح کھرا پیا سا آگ لئی سی۔ اننا جس ٹائم باھر کڈیا، جس ٹائم باہر کڈیا نا تے، تے کیا نے او جو ای کچ اے شیشہ اے، شیشہ لئے ہونے سے، تساں پتہ اے ہر روشندان ہونے ہر مطلب کے کھرا اچ ٹھیک کھر ہوئے تے بڑا کھر ہوئے تے اتھے کہ کے چیزاں ہونا نیاں۔ چنگا پلا بڑا دو سو ترے انج نا کچ اننا نے پورے! پیرا وچ کھبی گیا، جس ویلے کچ پیرا وچ کھبی گیا، اننا نے تے بلکل ای ہوش اڈری گئے۔ اننا دادی اپر باہر رکھیا کھٹ آ اپر۔ کھٹ اپر رکھیا نے، باقی وی جیڑا ایمبولینس پہنچی گئی۔ امبولینس نے بندے پہنچی گئے، ساڑے کھرا نال رہنے سے ڈاکٹر ارشد صاحب، اننا اس ٹائم ساڑے نال بہت تعاون کیتا، اس اننا نے کھر منتقل ہویاں۔ ماڑی جیڑیاں دو پھوپہریاں سیاں، اننا کی وی لگیاں شیاں چھوٹیاں موٹیاں چوٹاں۔ اننا کی وی آیاں۔ ہن مزے نی گل دیکھو کے چنگا پلا بڑا بھٹتا اک کنکریٹ نی دیوار وچ چنگا پلا بڑا بھٹتا نا نا کرنیا اسنی کوئی جیڑا نا تقریباً چار پنج کلو نہ اسنا ویٹ ہوسی۔ چار پنجھ کلو سی او، چار پنجھ کلو دا بھٹا جس ویلے اچھی ماڑی پھوپو نال پیا دسنا آ سا، طاہر نے بیٹی لیٹی ای سی، اس نے کھٹ آ اپر اچھی لگا پا پر اس بچی کی کج تک خراش وی نی آئی۔ اس بچی کی خراش وی نی آئی، او آخنے کے جس کی اللہ رکھیا اس کس چکھایا، اس کی خراش وی نی آئی، پھپو ساڑی نا تے دل مٹتی گیا۔ ااتنی دیری اے جیڑا ای ہسپتال منتقل کیتا گیا۔ جیڑا ساڑا سرکاری ہسپتال بننا سا۔ ہسپتال اسساں آیا آں <hesitation> اسساں جیڑا علاج شاج شروع ہوئے، پھپو کی اتھاں اننے، ھسپتال پہنچنے دسسی شوریا سا کہ اننا آخیا سا کہ اننا گھنٹہ ڈیڈ ھ ہونے آلا، اس دنیا فانی اچ اوں کچ کری گیاں۔ ہن ہنا جیڑا اے کے آخری رسم ہونی جیڑی گوٹھے بننے کفن شفن لگا گچھنا، او کرنے پیے سے۔ والد اورماڑے اس ٹائمُ جیڑا نا اگھر کوئی نے سے، کیاں کے او پرائیویٹ جاب کرنے دے او اتنا ای اپنے جاب اپر موجود سے، اننا جس ٹائم اس گل نا پتہ لگا دوئی گل جس ٹائم ماموں کے پتہ لگا تے اننا نے تے ہوش پھری گئے، وائا کیا، پہر اسساں تسیں کی آننے پیاں۔ اسساں سرکاری اسطرح جوں ایمبولینس اتھے لدیا نے، کنہی گئے سیدھا جیڑا نا پنڈی، پنڈی اسساں کی پجھیا نے، یقین مانو کے اس چیزاں کی تاں دسنا پیاں کے انسان ہیک مشکل حالات وچو نکلی اسکی، مشکل حالات نو تککی، کس طرح باہر نکلنا۔ جس ٹائم اسساں کی اتھوں کنئی تے گئے، اتھوں اسٹال جھڑیا نے پنڈی اندر پنڈی جیڑا ساڑی لتتاں بلیاں سڑیاں ہویاں ماڑی نککی جیڑی پہن سی وا اس نی استو بعد جیڑا ماڑا نککا پراہ سا اس نے، باوی ہیک تو بچی وی گیا سا اس دا جیڑا لاش علاج ہوئی گیا سا کوہٹا ای، ہن اسنا جیڑا رولا سا نا او اے سا جے اسنی نککی منہ اپر چھالے شالے بنی گئے، اسنا جلد وغیرہ، ماڑے پورے منہ اپر پووری جلد رہئی گئی سی، منہ نا مطلب کے برا حشر ہوئی گیا سا۔ او اسساں کی اتھے پنڈی منتقل کیتا نے جس ٹئم، پنڈی منتقل کیتا نا اسساں جیڑا نا بڑے ہیک سمجھ لوے کے ہیک قیامت ٹوٹی، والدہ نا جیڑا سٹارٹ کری شوریا، جوڑ توڑ کری سٹارٹ کری دیتتا، کہ کس طرح اننا کی پٹی کرنی اے، ملہم کرنا اے، اے سسٹم اننا نا سٹارٹ کری دیتتا۔ سات تھیڑے والدہ ہور زندہ رہے تے سات تھڑے بعد او جیڑا تے اس دنیا فانی نو مطلب کے پچھلی جمعرات او واقعہ ہویا سا تے اگلی جمعرات ای نو او اس دنیا چو رخصت ہو گئے۔ اسسے جمعہ آلے تھیڑے۔ جس ٹیم اے واقعہ ہویا صبح جیڑا تے اسساں سارے پاکستان اچ لیٹے نیاں اسساں پتہ ای کوئی نہیں، ٹھیک ہوئی یا؟ تے صبح فوراً جنازہ کیتا نے، بلکے میں وی جنازے اچ موجود ساں میں نال جنازے تے نیا سا گیا، پر کیں کی واپس کننی آئے سے۔ میں باووں زیادہ کرنا ساں اننا نال، ماڑا باوں زیادہ اننا نے نال پیار سا۔ اسساں کننی آئے سے، پتہ نی جس ٹائم اتھاں ہونا جیڑے اپنے طہر اوریں، اننا جدھوں نکالی آندا اے، جس ٹائم طائر ہونے گھر آندا نے، اسساں اس ٹائم جس ٹائم اتھے آیاں اننا جنازہ شنازہ تککیا، تے بلکل، بے بس ہوئی یاں، بے بس ہوئی یاں، بہت زیادہ۔ اس نے وچ ساڑے بہت قریب سے ساڑے چاچو ای لگنے سے پوترے اننا جیڑا تے او فوت ہوئی اے۔ او اس دنیا فانی تو کچ کری گئے۔ جس مٹی وچ آئے سے اسسا مٹی وچ گئے، اسساں انسان نا جوئی زور نی چلنا، سب کم ئر رب کرم ہے اللہ نے کم ئے تے سارے کم او ہی کرنا ریسی۔ اس طرح کرنیا کرنیا کرنیا، اچھنے آ اچھنے آ اچھنے آ اچھنے آ اس ٹائم اس مقام اپر پہنچی گیاں، اپنے گزرے ہوئے بات کی پھلی نہ سکنے، کیوں کے شائد زندگی نال کچھ اچھا وی کیتا کچھ برا وی کیتا بت جیڑا کم کیتا اللہ نے فیصلے سا وا تے بہتر ای ہوا، اسساں اے نی آخی سخنے کے اے ایرا غلط باساں، اسساں اس چیزاں نو نی کوسی سکنے جیڑا اسساں تو ستتر ماوں تو زیادہ ہیار کرنا ئور او ساڑی شئ رگ تو قریب آ۔ جس طرح تس آخسو نا کے اے غلط ہوا، او اس دی تے گل ای کوئی ئور زی رب الرحیم ہے، او کج وی کری سکنا، میں آخنا، ماڑا مننا اے کے ماڑا نظریہ اے ئے کے، جو ہووا چلو رب بئتر کیتا ہوسی، ساڑے کولوں ساڑی ماں جدا ہئی ، ساڑی پھپی جدا ہئی ، ساڈے چچا جدا ہوے۔ ساڑے کول جیڑے جیڑے بندے جدا ہوئے کوئی نی چلو اللہ پاک بئتر ای کیتا ہوسی، اسساں اس چیزاں نو کدھی غلط نی آخی سخنیاں۔ ہن میں تسیں دسنا، استو بعد کرنیا کرنیا کرنیا، الحمدللہ آج اس اس مقام اپر آ گیاں۔ اسساں اتھت پہنچی گیاں کے تساں سوچی وی نیا سکنے۔ کے اسساں کیژے مقام اپر بیٹھے آں۔ اسساں نا کری سکنے سے اتنی اوقات نا سی کے جتنی اللہ پاک اسساں کی نوازی چھڈیا۔ تی مین گل ای کے کدھے وی اے نا آخو کے فلانا کم ہونا سا اے کیاں ہوا، اور جتھے تساڑا رزق نصیب پانی لکھا اتھا نا تساں تس کھاسو۔ استو علاوہ باقی تس کجھ وی نی کری سکنے، کھک وی نی کری سکنے جب تک کے اللہ تعالی نا چاہ ون۔